Ko ɓuri ɗum gonga, ɗum nafi woni. Min waɗi wakkila ko ɗum kadi gonga ko a waɗi no ndiyam, ko ɗum ko min nder simulation. Falsafaajoji ɗiɗi e jammaaji ɓuri tiiɗi